Gyak wunshok gu ah gongnyim miyook a gongnyim myiyook akin vootdu ni maakki mang wushok mang wunyei koni kusam ayar mye tilak gin myook'gh mang zhambi. Zhanbi a yaarga gɨlak miyook'gh. Kabkigu ah yar myeha tilak miyook'ghnwu, inba ni shinung shok laghaiyu, kiguna a gongmyesu. Toh panggnyin koni dwai loyong a zwoot nimgu ah kɨn kumsi gaak gonɨna myiyook pangi nyɨi. Nyɨi a'akɨn zwot tipi wal dɨmungha, tin dɨma, tin dɨma, toh dɗmungha, tin dɨma, tin dɨma, toh dɨmung pang ah gonga miyook, ayaarghɨ mi dyem pyok, ah yaarga mi shan, gɨntok gɨn zhibira ko kigu ah gonga myiyook pangwu pasar shan ah gonga kɨn myiyook abin gye bunyɨina gulmang ga ha yaang shan, kigu gimye shewu mbankaiyom gi kakaghom twolmin bunyɨi ha yaarga gɨ pi pasar shana. Gɨ tokgha gonghina myiyook toh nimsa pangnwu nikignya ah gong mye myiyookgwu.